Flajta emo, pleina kan tsuandun tsuan tuk verbul nge ala aya ichutu ang tiso na. Ikan ea, tsuan tsukasoi tutsu, pleina tijangan tsuandun, tsuan tuk verbul tijukan tlangsok dona. Mase tuk verbul kan tlandona, tiget kan kata tuk verbul kan tland ngal. Dona <hesitation> ani tika tsuan poisa tia lau tau ve de u tsi na, mase van nei emo tifu tanga om tita tsuan, tuk verbul tupo kan mu ve thea. Tuk verbul kan tlandu zong na tlandu, pon lam tika em thea, tsumoi tika azok mu ve thea. Pleina tsuang vak ngai lau tanpe tsuan, a pon lam mu tika anuam ve em ema. <hesitation> Tsuan kan zin na tur ram thea emo kual tika mun tsiang de, kan lakal ngai lau thea ani va ani. Tsuan a mun tika atunga trangin zao de winak mu thea, anuam mel ve em em tshin ani. Tsuan tsung tsu atutu <hesitation> ka zo na a katsa na tsu ni e, i tuk ver lam pang tsu ka duzok dona ani.